Namwina kundi nyama nakundi nyama ya ngumbe yaku ya- yakoko lakini ghalama yako yakula kali ya ngombe ichilo likwena elfu nane ahh elfu nane nelekwi pata elfu nane pakuka kali nyama nungo tutumi galame nkuu sana. Inkoko kukala kweni inkoko ikazi ipi ighalama yqa iya yankoko ngaza ni nkoko yonga ishirini kumi na tano sasi mpya yakweno kwiza nayo yakukalini linkoko ikazi